في عطلات نهاية الاسبوع. بفضل اكون مرتاح واريح نفسي من ضغوط الاسبوع أحيانًا احب اطلع مع الاصدقاء او العائلة. سواء نروح مكان مفتوح زي منتزه او نروح نتعشى. في مطعم <hesitation> لو كنت مرهق افضل اقعد في البيت واشوف فيلم او اقرأ كتاب. اما لو كنت فاضي احيانا نستغل الوقت في تعلم شي جديد او ممارسة هواية زي الرياضة او التصوير.